<hesitation> a drok a wrak sai ryya, a̱zuhwak ku a nu yya <hesitation> kua nu cong u̱ nwwai u̱ na̱bvwa, u yya kyna n sang krum, a nu nat ba <hesitation> a̱kide ji ni n cat wrak a ni nu a̱ yet n shyi ka̱ryyi nzuk, kamin n wwa n shya ka̱ryyi muk ka n sam ka̱rak du̱nok, unun san ka̱rak du̱nok kani krum ami u nun san karak ka, n tan n cat krum, u nun kwoi nkyang du̱nok a u̱ nun nok ka̱ryyi nzuk kani, n nwwa ka̱ryyi nzuk ka, n jji ka̱ryyi ka n nun nwwa, uyemi ndyyi sai ryya rot krum a̱mi a̱yim nbyyi n nun byyi ka̱ryyi ko ka̱pffun, a̱mbahwa kyang a n yet ka̱pffun ni, krum a̱mi an byyi u̱ nun tat ka̱rak ka u̱ nun tat ka̱pffun ni, nbyyi nkyong a n bagum krum ba̱gumgang a nbyyi ni krum a̱ya a̱mi nbyyi u nun bgyi nkyang a̱ya, a̱nba̱tat n. <hesitation> ka̱za an dyyi na̱won a̱won an yrong ryen na u̱ nun goo na̱won a̱ya ni, a̱n prang ryen na n goo na̱won na na̱won na a̱ rai, nyai ba ye a̱cembang ba̱ tat a̱cecet, na̱won na a rai, krum aya am n nun ba go. Ambapffon kwa byyi krum ba anu sai ryya ba, a nu shyi kayat adudam bagungang, a nu shyi kaya dwuyen ku a cat yya kyang a nu maai u kpa yya ba rot krum an shyi ba, a za byyi ba, krum a nu waat sai ryya bagungang, ku a cat nat karak, ku a byyi krum anu ka nat, ku a cat san kyang ku a byyi krum a nu kpa san ku a cat wrak ayim krum, ku a za byyo a nu ku ryyi, ku a cat san kankrang, ku a byyi, krum a nu ka san, ku a cati san atro ku a byyi, krum a nu ku san, ku a cat sam kyung ya ku a byyi kran a nu kpa san. Sarai kyang a a cat sam ni ku krum a̱n shyi a nu kpa̱ san. Krum waat sai ryya ba̱gungang, ba̱nyet ba a̱ wui byyi, krum ni a̱yring kyang a uwak du̱kpak wai byyi wumni a̱yring a nu sak ryya ba, a̱nba̱hwa, a nu yet a̱tang, a̱nbatat a nu̱ byyi swam a̱nba̱naai <hesitation> a nu cat u̱ ryyi a̱mbvak a̱yin, a̱mba̱pffon, ku krum, ku aza byyi to <hesitation> nkyang n shyi ba̱gumgang anu wai maa u yya, a nu byyi ba̱kpa̱ndang ba, ba̱kpa̱ndang a nu cond da wan ba a na cat ya u nkyang a ni, krum n shyi ba a nu maai u̱ ya ba, a cat u̱ yya a̱yin kyang krum n shyi ba a nu drok u̱ yya ba, krum nu n a rot a na̱ta̱rwak ba̱gungang.

A nu maai u nok a̱tsatsak ka̱ryyi ba, a nu maai u ya a̱tsatsak u kyung ya ba, a nu maai ntyak na̱won wam na frywak nba ba, anu maai u sam tsaap tyong ba, a nu maai u̱ nok ka̱ryyi ba, a nu maai u̱ wruk u̱ gut du̱gung ba, a nu maai u̱ nat du̱twang ba, a nu maai u̱ nat du̱twong ba, a nu maai u̱ yya a̱tsatsak npfwong ba, a nu maai u̱ kap ku̱yak u̱ kpa jyi ba rot krum n shyi ba, ku byyi krum a nu za nywa, ku̱ a byyi krum a nu za nywa, ku̱ a byyi krum konzan a̱yin a̱ nu na ayang a na̱ nywa kanzan a̱yin a̱ nu na cyang a na ryyi shii wan na, ku̱ a byyi krum a nu kok ka̱za ntong an ji rot krum a̱ya yi ami an kok ka̱za ka ntong a, ku a byyi krum u ka atam nu ma ka̱za ka myimm a na ryyi ni. Ka̱za a̱ nu na̱ ryyi ba̱gungang a̱ zau kyong a ra̱ ka ni, ku a byyi krom nkyang a ma a yya an ji a̱ myimm an yya ni <hesitation> ku a bu nwwa kpei a fa a nu maai u̱ tyak kpei a ba kpei a tsuung ba̱gungang, na̱ka a shyi ba̱gungang a nu n kpei, a nu maai u̱ kpei tyak ba, ba̱nyet ba̱gungang a nu cyang nbvwak wan na byyi krum, na tyyi a̱n hywat ba̱ kram ma wan a nu ryyi nye a byyi, ba, ka̱sa ka ni a̱ nu na̱ kok ntong ba̱gungang, a̱ nu na̱ ryyi shii ku a̱ byyi krum a̱ shyi ka̱yat ntswa wan, a nu za <hesitation> anu yya pfwong ba̱n ji, ka̱za a̱ nu na kok ntong, ka̱za a̱ nu na̱ ryyi shii a nu wrak ka̱za shii, ku a̱ byyi krum a nu nwaai na̱btuwak u̱ ha̱bvwa ba̱gungang u nat ka̱nkrang ka ni u̱ nat ka̱nkrang ya, u̱ nat u̱ ka̱byen kani u̱ nat u̱ ka̱byen yani. U̱ nat du̱twang n ka̱byen unat du̱tu twang u ka̱byen yani rot a̱ byyi krum ji, ma ku a̱yya a̱ mi ba, ku krum n shyi ba a̱ maai ayya ba <hesitation> a̱bnvom ba̱tramm a̱ hywa di cat ku̱ dan yet shya da n dyyi ni, cat ku̱ dan yet shya da nyet a̱gwam, cat ku dan yet shya da n byyi konzan kyang cat yet shya ba, cat yet shya ba ma, ka cat yet shya da̱ wan a yya kyang a ma ni ni ka̱za, myimm a yya ka̱za mi ni, krum, zzong ba̱nyet ba̱gungang, krum tyei, drok u̱ tyyi a hywat a̱yin, krum drok u̱ tyyi a tyka bu̱ kankrang, krum drok u̱ tyyi a̱ san ka̱nkrang, krum drok u tyyi a hywat a̱na wan, a̱ hywat a̱tyyi wan, a hywat a̱ wumba wan krum drok u̱ tyyi a san a̱wamba wan a san a̱tyyi wan a san a̱na wan, kuwa drok u̱ tyyi. Kyang a a cat yya ni a kpa̱ yya krum drok u̱ tyyi sarai ka̱nkrang a ka an shyi ni ba nu pfwong an wan rot a hywai krum an ba ba̱gungang ha ku a hywai ba, ba na na̱ ryyi a̱ ka̱nu a̱ hywa <hesitation> a̱ntyo a̱yyu a̱ brang a̱ byyi ka̱brang ba, jjen nba a̱ hywai krum nu, ba̱nyet a̱ta̱sa nba a̱ hywai krum nu, zu bvu bvwo kyang a na̱ n yya di krum nu ji ni ba, a̱ na shya a̱ ya ba̱duyin, ma a̱yanyet ku a̱ ya bu ba̱nyet nu ba, ku a̱ na nhyok u̱ hyok a ryyi ba̱kpa̱ndang ba ba ku tsuup ba ku tsuup, havi ma, a na n ba̱ brak tssa ba̱kpa̱ndang ba ma, a̱nu ba tssa rof ba ku ran, rof ka̱kpyang ka na̱ byyi ni ka yet a̱tsatsak, rof ka̱kpyang ka na̱ byyi ni yet kyang a myimm ba ku tsuup ni, ku a̱ byyi krum a nu yet a̱tsatsak a̱yin ku a byyi krum a nu brang ka̱nkrang a nu brang ka̱nkrang, nkpa nbyyi ba̱nyet ba nba ni a̱ byyi krum ni. A rryi a̱yanyet tswam ba̱ryyat ji na bra̱ng ni ku ba ku yei a̱ kok ba tsiram ba̱yyat ji na bra̱ng ni ku ba ku yei a̱ ssang ba, ka̱ram ka̱yaan ba rwan a̱ ku tom bu pfong a̱ m brak bu̱ ka̱brak ka ba ma, ma a̱ nu ryyi pfonga ma a̱ nu brak ba̱ ka̱brak ka ba. Ka̱zam kayaan ku ba ku̱yei na rak nat a, ka̱ram ka̱yaan ku a ba ka̱nkrang ka a̱zuhywak a̱ byyi krum a̱ nu nrang u̱ mrang a̱ bu̱nkat ka̱ram ka̱yaan a̱ nu <hesitation> tsuup ba̱kpa̱ndang nu ba a̱ ba byei a̱won a̱ su bu nkat, ka̱ram ka̱yaan kuba kukwun ka̱nak a̱ nu hwok a̱won a̱ ba̱ ryan ba̱ssu ba, kyang a shyi ta̱zwa nkrum ni, bwi na nkrum ji a̱tsu-tssung, horna nurum a̱tsa-tssung a̱wwon du̱tsatsak nji ti nyang a̱ bvo ma̱n tssung, ma a̱yin nu a̱ tssup du̱tsatsak ti ni a̱ n u shot. Ma ku a̱ tsuup kyang a wai yet a̱tsatsak u ni a̱n kruw ji ni a nu kpa, rot ba̱nyet a nu na cat a̱ zau ba, rot yan ji an ya sook ni nkpa ba̱nyet ba myang ba̱ ma̱ na n na sook, nkpa nbyyi ba̱ n cat ku a tyyi krum a yya ryen na ma ni ni ba̱nyet ba nan n na cat m, ba̱nyet ba nun na tsuup ni ba̱nyet ba nu n na dyep ni, ma ku a byyi krum ba to a yya ryen a mani ni banyet ba nu n na pfwa a ga za shya ni a̱won u guyya a̱tsatsak yya a̱ntazwa nji ni, kyama a n byyi n nu hywa kayemi ni u kuyenu.